Á mëënde iñaan këënde këwáantësu uforësa, uwáantësu pëëñaak ací, ací káloŋ ací <hesitation> uhora mëëndáaj mëëndáaj káwáantës iñaan pëëñaak, ndiki já mángúmí káwáantës pëëñaak, iloofan káwáantës iñaan pëëñaak dí uforësa, itúkiyi itúkiyi <hesitation> yi báanjinal iyi itúk bababu bëliyeng tú káwáantës iñaan pëëñaak dí ulef.